دراسة التاريخ مهمة جدا لأنها تعطيك فكرة عن كيف شكلت الأحداث، والمواضيع العالم تساعدك تتعلم الأخطاء والنجاحات اللي صارت وكمان تزيد وعيك بالثقافات المختلفة التاريخي ينمي مهارات التفكير النقد والتحليل، بيساعدك في إتخاز قرارات أفضل.